Karazagna môfomamy: <hesitation> cake, ery madeleine regny, avy eo kaofa fetifety regny tsy adignan'ôlogno e magnano gâteau misy krema regny, avy eo ndraindraiky koa ny mividy pâte à choux, ry godrogodro, ery môfo raviny regny, mamimamy hely koa.